Pah tah ve a abuh, pah ta viah raka to, abuh raka to, to agoeh ro- aneo, <hesitation> tate sikur. Eo to- eo to sku- skur o noma sih pah, skur pe, pa vasuis ine sunon. Eo to tete ro noma nen kopa, pa o ma. Kopa noma, no ro ma. Pa vos ma von, tete ro noma si pe demeon. To vavasikur o noma neo sih. Eo pa'eh vos ma, pa'eh tete ro no- tete ro no. Pah tah viah to agoeh ro aneo eo to, tem eo to iu hop o no pa skur, sikur abuh, a sikur abuh vo von, `pa- pa, eo to gon o pepa pir kopa vabuah, vabuah- vabuah- vabuah- vabuah vahik aka ko pa, Eo pa de vos na vabuah- vabuah- vabuah pa de ama po meh boen ma ko he ra'oer kopa te ro no. Te te no te bo o kukon no boen ge tonium o boen kir pa vano ma sue be e pasi gunah pa sikur. E eoto sikur o, kopa- hop- o pa sikur bone, eo hikta no vir a ro pa sikur abuh. Vegen, va'us akuk pa si sikur eo to sikur o noma si po o pe- o pe dampeko, o pe dampeko, ko pa hara varo mani ba beo antoen eo to antoen hop eno pa ken sikur eh. Tem eo to hop, tem eo to hop eo pa-'eh, agoeh a mani bah, ama tah to dor enon. Agoeh a mani ba matah to dor enon ahik ta tah to hat non. Eo pa'eh Kiu mero na o kua to no ro pama sikur abuabuh vamot. Eo to sikur mero no ra'oer. Sikur mero no ra'oer o mamoeh kua to no ro pama tah abuabuh tem eo to, skur meno ra'oer eo pa'eh, go mani ba, eo to peah oah bat o no ra'oer. Eo to kukon bat o noma po, po ren pe nom. Eo to vakukon bat o noma. I a tah to pok o aneo. Ama pepa peo veh to, gon o no si ama, ama ama, si pa, ma tah eo to pok no. Pok o no si i a pah tah eo to- i a pah tah eo to, eo- to agoeh ro aneo a tah a abuh rakah ko pa iu ro no va'ih eo to te meno yiah va'ih. Te meno si pepa vapa gon kiu, gon kiu ahik ta kiu eo to meno yiah. I a tah abuh, i a tah abuh rakah eo to momor m- eno si ko pa te no sih. Va'ih to te meno sih. Meh tah pet ito, i a si tah boneh to, pok o aneo ko pa no na po meh o gev. Pa'eh ong o na mosbi raka vapa sikur nen.